Okei tee lepo meeke tabeng nawa owamo tee peekala woliangko woliangma kulumaliko, napo peekala ule pagagogo pakundiko tewago tee inne owamanoka awa owago o ule peekala tabeng lepo. Kitauka kata sukulu nanako tei wolio tawangko tewago ule lepo tabeng, peekelaka kalobianaka tee tei woliama kalobiai, peepoka meliana tei woliama nanabiai. Mokameskoka osi pilu awetekagoka tei woliabima meliai, tewango awa owago o ule lepo tabeng tee ule nii ule pakungdiko. Teng tewago awa owago lepo tabeng, elo loo tee <noise> peekaba okopo tei woliabili noli pawaka atummo teie, buuka tewa, wauka tei, asi asika tei Peepoka ispo meliaingna teie nai, oka elo loo nanotawai toloiena tee tei nai eu peekala okopo tei nai gawotauko, oka awis tee mamubili molamalili noliennaka tei gaukas oka eng aa eng kalesa moitoiennaka tee tei woligas, tewago ule tabeng. Enang asilaka gawalako tei maimaia sipo tandiai tewago owamanoka lepo meeke tabeng, napo peepo asing melianago tee tewa awa menababe elo loo ule oto oto tei meeke pakundiko lepo, tee oto nokeka nii onoli tee oto walung lesi nii elo loo ka sinagato aloma melinolipe, peekala okopo tee tei woligas tewago tee lepo meeke tabeng. Nammeeka woopala wainang tee polo teie wolieai, tewago ule lepo meeke owamanoka tabeng lepo pakundiko pakupakusi gauko eu, napo tee Peekala ka kalapei peepoka owela teke tei wolieai eu peepoke peekamasinne nanima peekala owela apeai okei oga ule wolianda leko kala sowo tamalawai <hesitation> lepo ule kalapasie. Tee ule poeinai poei tee wela tei wolio taweaino tee peekala kalapeienna, tewango tee lepo meeke tabeng. Elo loo tee awoka nado tei teuke kata uweitolo tee otowalungleska peekala o talitali ka mo awalupe elo loo tewo kata otoloiengpo. Teka peepo pawa pannakoi ka uwakawalimampo tewa tewoka pawa pannakoi mamiai kaleamampoka tee tewa teka tei tee otonoke tee tantali mo ala te otoloko. Tewang tee teu te laboalio tebang.